Ichibi ki koba ibang amma kuma ki koba ihara ichibi yadda ichibi ki kuiwho i koba kowa ibang biku dok ichibi ujina a eilewo bika jina a e eilewho uma nu gweshihe nu goi ekwou utuk na aeilewho goi ubin anɔɔ utuk na aeilewho su no lafina suno ugui bag nubanu nu banu sheka kalewho amma ichibi biki sheyo sinu dehnu gina aeilewho ba ichibi ki tuk iwho ju goa bin shetuka tuk nu baru gui bang ichiba to tuk iwho ule ubin leya su she ichbi ku tuk nwhoju goi ubin suho uho nu neka kema jea a dako idojoo ma shiigi iyah goshi nu bani jeya jeya ichibi ki tuk nwho u yaru ujeh konihee amma biki seyo su sher anag eyin biki sewo su sher anag eyin biku sewo ni chibik sinu taba gui ubano deba ichibi kuma a bom shi iyagi tuk nwa u-u uju uyi a kela sa check su iya sok ko aa ujewho ju jeno yaro yara ina bema achei a neke ko aa uje unoso ni ikar nu sawa abinbom har inyom ichibi ma ku iya tuki ju naso oman who Omaw oyom domin nwho usoni chibi ubine who she nwo suju karu uase domin nwho soni chibi to ichibi ire eyono ki iya tuk iwho ujiwho khibi ku tuk nwo ibang ide chibi kuma kituk nwo ukwem ha ugoi ibang ashi nyom biku ju gwea abin eyo siha sheyo ni chibi ba hannan biku gu som chibi eye hame biku gu gu som chibi eye sou no iyeno gai ne tena eyeham biku soni chibi akele nwo haka noko ba donin aneke nbɔɔ haa lapete ichenen don biku soni chibi a rebo ke sona a neve embɔɔ eye ashina ajenena a lappa neke a bina na hewi nwo bina durin nwo aja woke bana hei nwo ai nwo kuba ichibi a million kaza kafin nboɔ a tuwi nwo to use ete yom na doko damuwa ni chibi amma da shike incheag nbɔɔ ugabakidaya ko nwo sonichibi ko ha sonwo ni cibi chen kabe neni nwo a koa a jebo to amma biku soni chibi cok obin ewho una bema a gwei nodeham su gui ibang ni chibi yadda ichibi yom si so ichibi ki koi nbang sosai ichibi kuma iki koba urese ebang ke tekabere nchang nu u gwannati u yikin te ke seyir nu deh keke kuwa abin iye so sai ni hocha tun aje na unasarawa na bana tuk mtee udeh kese sona abin ete keke kaphi iram Bika abing ete ke kau ge bin ete ke kapa nó neke quer udeh biku sheye a sai ni yadda ete ke shishe dene je e goshe neje ba amma udeh biku so kese iya a kua bin anei ke wur keja goshe a bana bag amma udeh biku sheye kese whai hava kafa bing a wur yo tuk abing etee aka jiyo ichibi sheyo sugua ana gose a gui kobon do oteu so gogn som da abuja ko a kaduna su gua ana gosa agui ko dubu na dera atoo ko a dubu whei bika bana aei na gosa dera too ni haa ete na kana na whai suni uderuugosu biy awo ni chibi ba domin ude useye hannan ehwele inte ke beme eláá da eláá ete taba soi heneke sece nchenhomba kike. gno ko bindim nwo biku sewo ni chibi nwo susu denu ugoi elaa choma a nasara sana kwei in ching ba wo su kama mooi inom ko bindim so nite ke kora nu gwannati ayikinte nudeh sa. a nan i gwan e whele <hesitation> utaki teke bera nu gwannati ujawmte utaki domin nwo u nere eram ukan ibm a leya ni uban uleu ohee bin eite yom na bemi takoo asai ni ubin ete usunu uyi unere ram no deh biku ujehm utaki asija kawi ram ewe na bana leu ubin a leya na keleye anoo ena eyin ubum etee yon se bur nu gwamnati.